<noise> <noise> tuyina endimi yoruzarwa hati twikire ha stage yo'kukukuramu, tuzaana, tulya, omwana toliganya amaka, families zombekere hai na hai, hanu ne'bachunda, neibajja nempitura otuta netunywa, nabo ne'bachunda netutura ne'tunywa, bachumbire ne'tulya hati haro nezo family zali nkenzo, obusinge.